To dike bweyeu fiye fobkako lim meneu, fobkako lim meneu cho lokaci yo wuro ma fara doka ki yilan dike wuro <noise> yilam wo ma kwab diloko tiye, ma, ma kume na fara kibi diye, no chwako cheru ki kume windi ma fara tiyeu, ma fara lokaci waro tiyeu ma ma kume, kwini yob chilombo teer ko ma ma kume kwini taar, kwini taare wuro ma matiyeu chel fini cheri yila men futu, futu wuro yila men futu nobbobero kwobbitinetiye to futu nobbo kwobi tinetiyeu diye churo yila mi ma hazumiyo kwini yob chilombo teer ko kwini ta, are yila men no ya idire min nuwati limi limi don yila men ku me wuro min kwomdiloti kabam kwaama kuma wi mor dike woro yilam a dini miye yilam taar ka min wuro wi dike wuro mi yilam fimer mironen yilam ta. areche more she don wo yilam win farko cheu cho mi chu miki azumiye yobecheu, nomam kume kwini ta, areri yilamen kume kwobka deloko wuro. Yila men nabin diye futu wuro ko we kange farub mibo kange neb mebo kange man ya chinen di yan mashinen yarime, ya fiye wuro datee, ya yarum bi kinami, ya yarum tebmibo, ya yarumbi nobbobero yilam liyar durbitinere, kange teb nyebo wuro yilam biro tim kab nyo bwanchenen ten tiye to yila men kume dur kabin mi, to diye man fiya dama lokociyo churo ya fi ya nobbobero yilam na miu yarum chi kange nobbo biro chuken kabkanhemeu, kange nobbobero yilam ko fiye nangen bori yilam tiluwe tini meu men to min fiya fiye fobka, wuro ma ma chinen yarimeti yila wuro ko min dere ma to chibori ya min fiya chi, nyon yarkan kange chi, chin kwobmen dilo, dike min dotiye kwaama a ma men albarka, dike woro ma nyo kabeu na kwaama timenti to wi mordike wuro mi to kume wuro bayam noma kume kwini ta, ardi, diye kwobka diloko nyo nobbo nyon kwobtinetiyeu nyo ki mareu, wi mar kume wuro lim men a rayuwami lamen ko wanne kume don min mau dike wuro yilam na kwobka dilo meko cheu kange bifamero min bwantentiyeu to daten mwan bwanten bifimertiri to bifimeri cho kanko yob yob.